<hesitation> Ny fandehanana an-dafy malô mbola tsy ary tany ndraho, mbola tsy ary tany fa mety possible hikasa ande any foana, fa misy longoko zay mianatra any izy, indray mande isan-taona izy miveriny aty an-tanindraza aty, ka mety hoe, un mois karahan'io izy mipetraka eto, ela fara ela zao.